بقدم مكبوس الدجاج منه طبق حلو معروف في عمان المكبوس يتكون من دجاج متبل مع توابل ويطبخ مع الارز اعتقد انه سيفوز لانه يستخدم لمكونات طازجة عشان يكون طعمه رهيب اقول لهم عن اهمية الميجابيس في عاداتنا وتقاليدنا مو بس اكل يعتبر تراث.